A pus nicfica tla mierco, tlamo nicmaca tecito, nicmaca tecito de las hierbitas, aja nitlatlani nicon la plaza, quinumacah hierbitas, tlo nictlalilia inon, nictlaliliah miel o tlilileya tzihtziquitzih alemon. Nicsesevilia uo maconi quemeh tecito quemeh, quemih de cafi maconih inon porqui quipia tos o quipiya gripa aja, inon tlien nicmaca maconih, inono nictlalilia miel uan nictlalilia alemoh inon nicmaca maconih, aja, pero tla totonia chicavac totonia tlatlasi pos inon nicfica tla namierco, hasta nacficas ca tla namierco para ompa moectlalia, tlamo amo moyectlalia, tla amo moquetza ipan inon similares nifica tla mierco paino sente particular porque non nicfica porque inon quipia chicauac tos o quepeya chicauac o totonia, ino, o canah quipia inpacho nifica cah mierco porqui nican amo nicmati tlen nicmacas nicfica ca mierco para maquimacas medicina aja. Inon ompa onicfica o pos quicocoua púlmon noyihqui, noyihqui cah mirco pues ompa nechmaca medicamento uan nah niconi, niconi tla pastillas, no jarabe niconi aa, Inon nicuni nechyectlalia pues ica Inon nipahti naj Inon nipahti naj. Amo niquinpia miqueh nopeluah, sasente nicpia noconeu, pero uxan ya nicquinpiya novivu, ompa cateh yeteh, ompa cateh yeteh, tlatlasih quivicah ca mierco tla amo tlen quichiva pos amo, amo quinvuicah aja.